انحظر شريحتين من الخبز إن كان أبيظ، أو أسمر حسب رغبتك، <hesitation> شريحة من الجبن، شريحة من اللحم، <hesitation> خظار مثل: خس، طماط، خيار، مايونيز، أو خردل حسب الإختيار، <hesitation> نحظر المكونات، ونظيفها، نطبقها ويا بعظ، و <hesitation> طريقة جد جد سهلة.